Ndwom a mepɛ paa yɛ adada m'. Dɛm adada m' yi yɛ ndwom a hɛn mpanyimfo tse dɛ hɛn me nanaanom na m- wɔbɔ ana hɛn yɛɛba. Saintsir a mepɛ dɛm ndwom nye dɛ eba ɔman Ghana mu a dɛm mpanyimfo n' ɔyɛ a wotum mpo dze mbowa ayɛ dɛ kodzisɛm mpo na wɔdze bɔ ndwom no. Isua - inya suadze ahorow bebree fi m'. Itum tsena hɔ a ihu dɛ ndwom no bi fa w'abrabɔ ho. Ndwom na wɔhyehyɛ no so nsɛm no sisi do pɛpɛɛpɛ. Ne dɛm ntsi emi mepɛ dɛm ndwom no paa. Ibenya ma ɔfa nokwardzi ho, awar ho, nyimpa ho suro ho, biribiara. Ntsi emi dze adada m' na m'enyi gye ho.